מ'דארף וויסן וועלכע מינע <noise> מענטש ער איז. א גוטע מענטש, גוטע מידות, צו ער האט ליב צו העלפן אנדערע מענטשן, צו ער איז איבערגעגעבן און געטריי, צו <hesitation> זיינע מידות, בעיסיקלי.